<hesitation> ami oyigye ko neshi oya shoshi komi ase ni ya yigyye koneshi oya biyoza neshi ya wa, ogyolo ya yigye koneshi lalo, oya byebi yawa ro, ase bamo, bamowase neshi lalo, oyigye koneshi no ya yigye kpaseni ya biyo zaneshi wani, kwe ozao gbiri ya wa tawo, kwoji yawa ase ya ma kamo, awo mani oza mani ya wama kyiyotu, omo yigye koneshi yayao kpo yeneho ba bagye komeshi alaba rema kpiyi kala, alaba re ba gwa, ishi nye alaba yeye kpiyikala, alaba bigye neshi, alaba yoza meshi, alaba re neneshi, oza ni alagyo bagye koneshi kpoya koyi gyeho, oyigye koneshi ya yo wase ni owiki oje yawa, aba kamo kai anumani pini ashu ko danu ko ni owase nenshi, oki ya kokwokwoshi ishi kpirini